Nin tla ouacatl ica xonacatl ica chili aja inon nicuah. Tla nicua guacamole nictlalilia tomatl, xonacatl, alemoh poquito de alemoh inon nicuah. Nicuah mole, mole rojo nicuah mole ica nochi ingredientes, nictlulilia nochi inon, nitlalilia tla moli nicua nictlalilia nuez, nictlalilia inon yaja Inon <hesitation> aurel, nictolilia pimienta piemienta chiquitia piemienta ino gran <hesitation> pieyi, tzihtziquitzeh aja inon. Occsipa nihcua, tla nicuah chili ica petzonacatl, nicua chili xoxoctic, chili ica xitomatl, tla nicuah ica pitzonacatl o ica piyototl aja inon nicuah neja. Itzintli nicquitzah nictlolilia matieca, nictlolilia xonacatl, nictlolilia inon nictlolilia yipasohtlih, nictlolilia inon axox, xonacatl nochi non nictlolilia inon aja. Ompa nichchichiua <hesitation> yaja itzmitl, nictlolilia xitomatl, nictlolilia chile huajillo, nictlolilia noyiuqui nictlolilia axoxo, nictlolilia inon huajillo, xitomatl, axux, xonacatl, inon nictlolilia, inon chile de árbol, nictlalilia inon, san pa ompa tlo yonoconcuac. Nihcuah chili ica totoltitl, tochili xoxoctic, tlo chili ica xitomatl nictlalilia chili ica inon totoltitl, nah ohcon pues ica nitlahcuah, pues neh amo nicmatih Inon nihcua. Tla nicua cecina, nictlalilia uaxin, nicua chili ica uaxin, noso tlamo chili ica tomatl, chili ica tomatl nicuah ino nicuah cicinah, o tlamo san ohcon sentepiyotoh, nictlalilia <hesitation> nictitiquih inon xonacatl, nictitiquih chilih o nichihchiua quemeh frito, piyoto, Inon nicuah naj aja. Nicuah san arroz nicuah arroz ca piyoto o garroz masqui sa ica galitas nicuah ica garroz o sopa, sopa nouqui incoua patitas, noso nihcua ixiua piyotoh Inon nihcua aja. Uahtzontli, uahtzontli nicuah. Nicua ouax, en torta de ouax, o torta de Inon, torta de camarón. O Tlamo nicuah Inon nictlolilia chile relleno, chile Inon, ino chili cueresmeño, nichihchiu, pero ica tutoltitl, nictlalilia totultitl aja nictlalilia totultitl naj san ohcon nitlacua entonces Inon ino nicuah nah, aja oino nicuah nah aja. Tla nicuah jalahtzin. nictlalilia tiquixquitl, nictlalilia inon chile, uan nictlatzoua cuali ica cuchalah, nictlatzouah cuali, Inon nicuah naj aja. Satiepan neh nicmanah tihtilacmeh vehveyin ipan Inon nictlacua nah o aja ne san ohcon nitlacua amo nitlacua mic aja. Bueno pues de ino <hesitation> quiltunilih nihchichiua fritos, nitlolilia xonacatl, nictlolilia chilih nictlolilia mantiecah uan ino nictzoyoniah, ino nicuah, <hesitation> neh san ihcon nitlacuah <hesitation> o totultitl tlamo nnictlolilia chile, nictlolilia Inon xonocatl o nictzoyunia ica mantieca uan ya nitlacuah. o Tla amo nicchichiua totoltitl la mexicana, nictlolilia ino chile, nictlolilia xonacatl, nictlolilia inon xitomatl, totultitl oinon nicuah naj san ohcon nitlacua nah aja. Otlamo pupas, noso yitzintli, nictzoyonia pupas, nictlolilia chili, nictlolilia xonacatl, nictzohtzoyonia totoltimeh aja totoltitl nictzoyonia uan inoh nicuah nah san ohcon nitlacuah. Tomachili ica piotoh, nicuah tomachili ica piotoh nictlolilia fritos o nictlolilia tomatl, nictlolilia tzitziquitzin comino, tzohtzocotzin axox Inon nicua ica piyotoh, <hesitation> neh san ohcon nicuah. <hesitation> O uacatl por igualmente, tla niquih de inon guacamole nictlolilia, xonacatl, nictlolilia tomatl, nictlolilia atzocotzin alimoh, ontlalilia Inon mopouatl inon nictizi ica lucuadora, Inon nicuah, neh san ohcon nitlacuah <hesitation> nictlalilia carne enchilada o yitzintli xonacatl o chile, nicua carne enchilada iuan yitzintli, ino nicuah neh san ohcon nitlacuah eh. Tlamo nichchichiua pollo nicocototza nicdesebraroua piyotoh uan nichihchiua quemen tortitas, o nictlalilia chili, chili icah tomatl, uan sah coh nicuah nah, ohco nicuah nah aja. Tlamo tlaloualih quemeh especie de jitomate, pero nictlaliali tlalouali inon ica piyoto nicuah, tlalouali ica piyoto aja, inon tlamo Inon nictlalilia, amo itlah nictloliliah, nictloliliah san guajillo, sansete chile de árbol siquiera chicuace, nictlolilia xitomatl, ontlalilia xitomatl nicaloua, xitomatl para in licuadora uan nictequili uan ino nicuah naj neh san ohconi nitlacua de pobremente, nitlacua naj pos amo nicpiya san ohcon nitlacua aja. o Tlamo totultitl, nichihchiua chili ica xitomatl, uan nictlalilia totultitl, nah san nicuah, ajan ohcon nitlacua naj ohsiqui miyac cosas quicuah pero neh Tlamo n milaneza, milaneza nicuah, nictlalilia noespagueti, nictlolili yaja Inon crema, nictlolilia yaja jamón, nictlolilia ino yaja inon salchicha nicocototza, cuali nicocototza tzicotzitzin uan Inon niccuipiliya uan niccualniloua uan ino nicuah, aja inon espaguet inon milaneza,… neh san ohcon nitlacuah, neh san ohcon nicuah, pero pos miyac cosas oncah, pero pos neh amo nicpia nocentago amo nocovia, amo nechahsilia notomin Neh la verdad san innamaca tlaxcalih, nitisih o nicnamaca tlaxcalih cohtloh, cohtloh nicvica notelac ompa innamaca tlamo tlahtlaoyoh nicmahmana tlahtlaoyo o chili ica lemon, chili ica lemon nicuah Inon notlahtlaoyoh, lo de xalitos, o tlahtlaoyo de xales o tlahtlaoyoh de inon frijoles de yetzintli, neh san Inon nicuah o tla inon niconamaca picadas, nictlolilia xonacatl, nictlolilia chile, primiero mantieca, yistatl, matieca, ompa quiexo, crema intlalilia ompa nivica nicnamacateu porque mo nicpia de allí nitlanamac, naj nitlanamaca.